Kua tembiureta, jouvaera mïsiäreta, yande rärïïko oimeta yau supereta, jukurai jaereta jouvaeravi, yande papa, jare mama yauta supereta, yande yave yaua, jaereta ngaravi oyuereta